Apaaru woo bee jaatakendiyaa konoŋ kaatu ko foloŋto ka balluu min dulaa aye jaatakeriyaa soto, bii ňiŋ maŋ ka waroola almaa je aye ala kariaa soto. Kanaa domorool bee bee bee dundy a buŋ kono folontoo muŋ ka baloo ŋoola aka jaatakeriya soto ňiŋ kir massendoo wo a te keeriŋ jaatakeriya laba keeriŋ mba mba <hesitation> na maŋ maŋ feŋ soto bare allah yeeŋ soo jaatakendiyaa aniŋ siimayaa saaň wodoo koo na doomanding sotole ndiaatoo maŋ kendiyaa maŋ siimayaa do wo ka ako mo jaatakeriyaa ha.